Irundi ko aja akaru tembiu renda oñeme va rupi, jokogüi ˂hesitation˃ mbaeti va aja iru erei ko ma aiparavo jae se sekirei aja jaeko tembiu oñeme va jaeko zo oñeme yave zo jegätu yae zo seve.